اكتر حدث ساهم فتكوين شخصيتى هو ان شخص كان غالى عندى اوى فحياتى ابتعد عنى فوقت صعب جدا فا دا خلانى ان انا اقدر استغنى عن اى شخص فحياتى مهما كان اقدر استغنى عنه بسهوله ومبقاش متعلق بيه جددا حتى لو هو كمان استغنى عنى لا انا بستغنى عنه بسهوله جدا وبلاقى ناس كتير دايما مكانه و بتعوض مكانه يعنى بسهوله ومبتاثرش خالص